المعتجد اللي أؤمن فيه هو أهمية الإحترام، لازم نحترم بعظ مهما كانت إختلافاتنا، فكما يقال الود-الإختلاف لا يفسد الود، والإحترام هو أساس البناء للعلاجات الجوية وأيضًا لبناء المجتمع المتماسك، فأحيانًا كلمة طيبة أو تصرف بسيط يغير كل شيء.